﻿We shine minji shuni walan ɓue minu walji ɓue mo ka arshau kan arpeshe, ma shaduka wu duro arshau waran wa duru ta funi shadun kan arpshei ma yakuko bue nyako arpeshei ti bii ning wattu piro wuji ning lun am, ammo ma wulinan ni wuji nin paaron tuku ɓue mo ti ɓong yashi mo nin paron amuji tukui nin walli maikko nin tubu arpeshenmo nina pattan nin walfoki ning shoofo kugeigeli nin shadu bue nin run yamina ning wa lirru, ka kpaliyoapidi ka sheket minun pittu minun kosho ku bue mo ka koshok minunlii ma shamko nin bue ninya ma rina nin ndan diikurun nema ne ning dang dikkina nen jee mingire wa shina minu shiiji.